ནག་ཆག་གི་ཁེན་གཅིག་ཁུ་ས་ཨིན་རུ། ཡ་ན་ཁེན་གཅིག་འཆངས་ཏག་གཟོ་ས་གི་འཐུན་ལ། ཨོ་ཌེ་ན་ནག་ཆག་གི་ཆག་ཁ་ཆུ་ཀན་ཕེ་ཟ། ཕྱ་ཟྭ་ཆེ་ན་དི། ནག་ཆག་གི་དི་འགོ་དེ་ཆུ་ཁྱ་དེ་ཆུ་ངེ་ས་གི། ཐུན་ལ་དི་ན་ཁྲ་གི་རབ་སྦིན་ཐེན་དོ་བཞེས། དོ་ཀ་བདག་རེ་ཐེན་ཐུན་ངེ་སྦིན། ཐེདོ་བཞེས་དེ་ལ་དི་ནག་ཆག་གི། ཁ་ཁིམ་དེ་ཆུ་པའི་ཁོ་སྦུ་དི། ཨོ་ན་བྣག་ཆག་གི་ཀླུ་སྣཡི་ཐའུ་ལ་ཨིནས། དེབ་ལེ་ནག་ཆག་གི་མག་དེ་ཆུ་ངེ་ཏལ་ཐུན་ལ་ཟབ་སྦུ སུ་ཀཏ་ལབ་མག་དེ་ཨིང་ཕོ་ཨིནས། ཏ་ཐབས་ཇ་དེ་ཆག་དེ་ཆུ་ལོ། ཁོ་རིན་གི་ན་མ་པ་མ་མདོ་བོ་ཐབས་ཆ། ཀ་ཕོ་ཡེ་ཁེན་བཞེས།